هو، غواګانې او وزې خپل مالک پېژني او ځینې وختونه مینه ښيي. هغوی د انسان مخ او غږ ښه پیژني او په حضور کې ارام کېږي. ځینې وزې د مالک له راتګ سره راټولیږي او خواړه غواړي. غواګانې هم کیدای شي مالک ته ورنږدې شي او حتی د لاس په لمس ارام شي.